Itede akuse lalema mahoe duwe matradisike, matradirike peninggaleane moa peninggalan ume makai tiwema akuse malestari masa masike tamata si suka mamo me akuse masaka ma tradisike satedeho mo`i sepu sepu si lua'i sepu sepu si si homo odue budaya kemo pe sepe sepeke silua le perkembangan nemoa, perkembanganeke tohono ma wanai ma generasi ulaseke ke pei si tai'i si pu pekerbangane moa na kepi ede madila wemama, madila wema'o maatitiwa tradisike <hesitation> tahane demo'o me mo'o ma masarakate hini tetu ma usaha untuk. Tradisi ke akuse masakae masakai namakina makina tradisi ke wema wanai mawanai wanai ma generasi ede na sie le akuse sicinta si sayane ma tradisi mea asike perkembangan ne demo me tradisi ke akuse masakae. masakae hoho'e makina uwema wanai na u' si sie le si melestari ma budaya ke masike tamata tamata siloi sikina duwe perkembangan ne de me si terpengharuke mo'o ma hapia ma melestari me makina makina uwe ma wanai wanai si